نجول إن أصدقائي يوصفوا فيا إني أنا إجتماعية مثلا، مريحة ونحب نساعد الناس، وعندي صفات من هالنوع، إجتماعية ومرحة وفرفوشة الحج، هذه هي صفاتي <hesitation> صفاتي أغلبها يعني إيجابية، نادرا <noise> ما يكون- كأنها نادرا ما يكون عندي صفات سلبية <hesitation> الصفات الإيجابية هدية.